سمع موسيقار لحن غامضا من الغابة، فاتبعه حتى وصل لكهف، دخل الكهف. حصل الآلة موسيقية جديمة مكسورة ، بعد ما صلحها، إكتشف إن اللحن يحقي. يحكي قصة عن لعنة، جاءت للغابة، والموسيقار هو اللي بيستخلصها.